انو يكون عندي زر لأيقاف الزمن حتى اعرف شنو هي التوجهات الي راح تاخذها البشرية حتى انو هي تتعامل مع الموضوع و ايضا حتى استكشف اي- هاي التجربة اي- اذا توقف الزمن شنو حيصير بالعالم.